اذا قدرت نقضي على مشكلة وحدة في العالم فهي أكيد نقضي على الحروب لأنها هي أصلا سبب المشاكل قاع لي يعاني منها العالم سواء كانت الفقر، ولا الأمن، ولا النزاعات بأي أشكالها. من يولي كاين لامان في الدنيا نقدرو نحلو المشاكل لخرين بسهولة.